Io chiida'a ja maa io te io ti nani gorrión iioti noni kuili i'ioti nani la'a taja ita chiida'a pio yute ndvaa nanitna'a te nxiidin ta'avixi nanitna'axi ndi'i ñerruxi te ñua'a vaxi ioxi vaáxi te ti'ivixi ita nuun io ita kuniuukuiindo te ta'ayixi te dakayatna'axi daadi nxiidin ta'ayixi io chidaá te va'a xe'ejndoxi ta nani le'eu io nani kuili jiaa xita tiuu ka'antiude io seña jiaa te ta'aditiuxi ka'ande ko deja ndiaá ku ti ndaandoó kua'ati ndaddo'oti kuee kukutia'ando kuee kuaan tati nani xe'ejti ta nchuunku jakiivi ku tia'ando ndia'a ku ndiindaadó io taáviti ndiaá jaku niida'ando tniuuni niku nda'ando yaa ndioóxi tando padre celestial na kutu kutividando xi io tati jiau xe'ejndo te xe'enindoti te io ja ku faltando nuu nda'a yaandioxi xi xe'enindoti kona kaando ioti ja xe'eda'ani ti io java'a kodi ndiaati.